أول حاچة لازم يكون تليفون باهى باش تنچم تصاور بيه الكاميرا متاعو لازم تكون باهية باش تطلعلك تصويرة باهية، آآ تقف في بوسيزيو-بوسيزيو معناتها مش مستقيمة بوسيزيو يعني على جنب ولا عاليمين ولا عاليسار وتتبسم شوية وبعديكا نخدلك تصويرة مزيانة هكيكا تطلع تصويرة مزيانا برشا.